Aya sapeet ne akere ko kararan eng' ane, ko sapet amu lakok chuk chi ki kokona chehopa, aas, ko ki ngokona chehopa lakok, ko kii toreto akine mungu, kosomoon, konyor paishonik, ko- komanda, ko nguno amii kuurkat ko tarete icheket amuu paishet ni kyo yachi akine, ko nguno, ko apaipai mising amu akere soponotok ko kyasaachi lakochutok a sokopiit konyor paishonitok ko nitok kikotoreto akichek, ko apaipai nguno ami kurkat akere icheket kwae nemie ako konyito, ak ko kanyitikei akichek, ko apaipai mising akere ko unotok, ara apaipai, ko kyapaipachi akot koot nyu tukul famili akoo poto piikap yu piikchu chepo kokwet, ko ki ki koshine tukul, ma mii petut nekesirekei, ngo sirta ngokaik, kepaipachi kei anan ke ng'alalchi kei komie, koo paipaiyeet nyu notok na akere sopet ne kararan, makilelchindosi akot kiakiik ngo pa, ko me leen ma kechup kei, kipaipaichinikei ak ke ng'alalchi kei komie kelechikei ara kakosirto ara kilyain se kee solpen ngalyandanoo.